La trompeta puei sel que te soni a charanga del puebru o ala música jazz. La trompeta es un estrumentu crássicu nel jazz, i muchus delos grandis trompetistas dela estoria, comu Louis Armstrong i Miles Davis, l'án gastau pa hazel música encreíbli. La trompeta es un estrumentu que la verdá es que te tramiti mu bien los sentiris, pareci mesmu comu si huera una vos. Lo mesmu te puei sonal alegri que te puei sonal murria, lo mesmu te vali pala charanga que pal blues o pal jazz. Me gusta la trompeta, chacho!